Lu cumpunenti principali di li computer è lu discu duru, ca cunteni la mimoria di lu sistema, poi ci sunnu li mimori ca pirmèttinu la criazioni e lu sarbamentu di novi file e di novu matiriali. Poi avemu la scheda vidiu, ca pirmetti la trasfurmazioni di li signali a imàgini, e la scheda audio, ca trasforma lu signali nta un sonu, e àutri sìmili. Ci sunnu poi li vèntuli, li purtali esterni e àutri elementi ca cunnèttinu lu computer dintra e fora.